Esiqsugudsõq mooduq, kuis süvväq tetäq mõotasõq muidoki tuud, et ku hää tuu süük sis tervüsele um ja, ku toitva tä um. Et <hesitation> sääne väega ülekõrbat vai ülekõrbat süük olõ-õi hää. Et piät iks mõõtu pidämä tuu küdsämise ja kiitmisegaq.